استقامت د خنډونو په لرې کولو کې مهم رول لوبوي، د ننګونو سره د مقابلې او اهدافو ترلاسه کولو لپاره اړین دوامداره هڅې، هوډ او انعطاف چمتو کوي. دا د ژمنتیا ساتلو او په مخ پر وړاندې تګ تمرکز کولو په اړه دی، حتی کله چې د خنډونو یا ستونزو سره مخ وي.